आलु उसन्ना बहुत सहजिल तरिका रहता । मै हिंया आलु कैसे उसन्तियाँ कहिके बताइ जाइत हउँ । सबति पहिलेत हम्रे आलु लेहबो आउ सफा पानीले तिन पानी धोइक पर्ता ता कि आलुमे किस किस नारहे । जब आलु सफसे धो सिक्बो तउ ओहके एक ठो भाँडामे धरके पानी डारके आगी मे बैठादेहबो आउ ओमने थोरिएक नोन फे डारे पर्ता तउ आलु मजासे पक्ता कहिके कहतियाँ । जब आलु आधा घण्टा सम पाकसिकी तउ आलु ओहके छमेक पर्ता । आलु पाकजिता तउ गुलगुल रहता आउ भस से फुटजिता आउ आलु मजासे पाकगेल कहलेसे आगी महती उतार देहबो आउ गरम पानी हटाके जुड पानी डरबो । तब जाके आलुक चुक्टा छुटाके आलुक कुच्चा बनाउँ या आउर चिझ फे जा मन लागी उ परिकार फे बनाइ सिक्बो ।